Bana ho namtua aon ela lebih mantua Ina ndia nade lo'dongelek, lo'dongelek ndia nasoda nai oe dale ma bisa nai oe deak boe. Lo'dongelek ndia tale'e de namtua aon a ela ana bisa nanea aopan neme musuh makanya ana bisa namtua aon a ela musuh hahaen gangun.